कोई जेब्डा उसारो की। काना जे तिंद्रे उपर एक पल रहे, तिंद्रे उपर गोली भी चलाड देचे भी। चे नी मरे ने तिनुंग ख़त्रा मेसूस होगे। ती काई जे तिंद्रे उपर ना कवज मा भुराई जाई। ती काई जे महा भुराई जाई ती तिनुंग अते जे मान्सेंग लागे कि कश्वा गोने भारी धीरा चले। बाकि ख़त्रा में होगे, तिंद्रे उपर काहिंग होगे। ती काई जे वाइडा धासिंग जाई। ती काहिंग कश्वा बहुत वाइडा सालो तक जीए। ती काहिंग अत्रा कम्जर रोगी। ती काहिंग वारुस खाई भी नी सके।